मैं एक दिन मा कम सी कम पचास - साठ बार अपना फोन ते देखदु छो। यू मुख्यत सोसल मीडिया मेसेज और ई मेल देखन का खातिर होंडु.कभी कभी जब मैं काई ऐप या गेम कू उपयोग क्रदु टैब या संख्या बढि जांदी.फोन हमारी देनदारी दिनचरिया कू महतवापूर्ण हिसा बानी गी छा और ये ते बार बार देखनु सामान्या छा।